Ko kat kaol kat kam kta havae kngae mang a ngaiting to mang one papat one nho ruk a nho mok to kam nho te. ko ngae pis te ekam erie o kolol o papat lyar ekam erieto? Ktar mang ngo ra rere kkun ngir kima o papat ngor kael kuo mang. Kome sei kam sirei kam serei mang ktuet. Ktuet to ta kol dok, edo koma sirei mang kaikiem ko en noup klois kam sma lol o papat lyar ka mnor mnor mang a re to eda kua rere orom tete. he. eda t akael o papat ruk. Ta ktar kam rere kli, taken serpgam mor, kam kam re orom a re to eda. tkaen o ngothei onie ruk lyar nagng ngor. khavaeng ngor mang o keknen. nma psom mor. nam kaim mor. Dok koma kolte ho vua ya mang o papat ri mor kam lol e ko- ngora ro lpetuk enang o ngnues o-mor o kalsie vop he ngota pat te o papat o rhek ruk. nang karo pneik va ngatla vnek e. Vanang tete ko kue klaut he kua vaik kun mnam o papat. kua vokong o vnek onieruk. kom kata kaekon kua papat kngae mang nniik. Ko e titou nma rere kngae nma ktar ka <hesitation>

Koma pat te, klois kam pis tok e kom hera nho orom he. Nang a hi to ta ngae kvut kotok ka ngaung thera noup kotok, kua vokong te, 'erieto nak ksir mang ngor he'. Vanangko kaikiem enang ko kua havae te etitou ka gidiel, karo keknen, karo papat kua kpom mar, kua hop eksir kkole, e kaka emondo ka ngae kam, kam us enang enang ko ta sir e kaus he koma vle kvokong. Ite a mhel atgiang to ta ktar mo papat vang, kun ma rengmat, mang ngora mie, ekael mor ma mmok, mor kat kam sir he kserpak e kaus, a mhel to. Ta sir vanam e titou mor kam le khorgem o papat kmus mang a mie va krere kar ilmalol ri ngaro lpek nglalaut ngata vle kun mnam a valngan to ngta nho manga-anut ta tgus ko ngata kar mang ngor, hahoung ngua no papat kun mnam o hor ruk lakyei ngat kaittiegom mar kmel ngrua munik, ngata horhorang rik, petrik nang ngta karmang ngor. He, e kaka ta sir he kaus tok, a hi to ngota vokong, mor kat, ngota sir kam maeikie. Pum karo papat va karo rhek, kmus mang ngora ngorsang enang tiesgun ko kua havae ekaela ka tnagal mang te kotet tkol dok kun mnam o papat ruk is kotok, vanang a tomhel langto kua vokong ku meram a mhel to tsir e us tok, kua sirei mang, va kua svil mang to a main to ta noup kun mnam ka ngaiting to, <hesitation> ka mnes va ka-a yor ta kol, nang ta harap, erei na le ktasir? Khuero sir enang tok ko ko vle vuvokong va lol o papat a kurukuko mkor, mnor mang ka sir, kua sire ka sir ekam karo leik kmus mang mor kun mnam a rengmat. Nang a vu papat ko kua rere mang alo mhel ruk ngintel dok ma hor va halger papat kun mnam dok, he kua sir tete enangthe dok a mhel. ko kael kualo nhar kua kael kuo papat va ka mmok mo tgoluk, kmelpun e titou to <hesitation> tkol dok eda. Te en o papat tgus, psom dok reng dok monie papat ruk ngara vle nngia, ka vle nngia, onie kekenen o nieruk a nie Nieto near pis ngnnik ngnnik ta ktar gia re kpavap mang, tete kua-vvle, mnam a main to tete, a venloot to eda tete, kua vokong lsir te o tgoluk ngata pagis enang ko nma psom mor va krere kar mor. He kua vokong te, e titou nap lo sim kut a sisrim mor tennik, e-elarhek mnam mor kmis tete, ngopa vle enang the ngruaro ngop gia susul kngongae la vle engathe mor omia kmarus mang ngor mruo to ngop sia ring pmor tete vanango ko e titou tngae kut lgiekol. Va klik kua laut kngae, amhel atgiang. kua vokong ko ta sir enang nanga ko kau kmon. e kmon e kaka to tyar, e mondo.edo koma vle. koma kaus kngae, koma rere, kom ktua pat mang ge te a mhelta tngae sir. el mor ma hor. va taus mang ngor va tkennang ngor. Kavurgim orom o papat te mor kam sir. tkaenserpgam mor kam sir he kaus te mor omiq va ngrua. mor valngan to edo, ngrua re to edo, nkong ngor kotok ngruaro keknen ruk e ngora kaus enangthe nkong ngor kotok. Ngrua lo gia vle enang lreip kam hortgi he kparem a ngaus to edo nang kngorpok, va kvut kaikiem a kre. Amhel to edo koma vle. kom la kiengae mang. Koma vle kre kre mang. Hertok, vanang mor mote. ngota vle Tete mnam a venloot to eda, mor a main ta tete, ngota korrim o papat. ngoma kokheng ngolmialol, ngoma kerngnek vgum mar. akuruk ngam kaelel rela e ktuo ngo ngae khavae te, o-klua vle kun mnam a- <hesitation> valngan to edo muta vle-e. Dok, kua loot kun mnam a valngan to tete met ngorta ro keknen ngora ktua ngae ge. Ngor taro keknen ngat lo is kam kta maenang enang nguke nang va nang ngat la mnor mang anieto ngta rere orom e ngaro lpetuk ngat gi kaolol. E toke ngora sim ktua serpgam mar, va kaus klik mang ngora ngorsang kam ya. Kua rere ka kpot vanangko kua rere mang a papat to ko koripang a mgan to mang eriemar ngata ktar mang ngor kam ngae kpis enanget. Mnag a ngaiting langta kat kua sirei mang. Tete kun mnam a ngaiting to, ngota vle kumeram a mhel tota kter mang a mie tgus. a rengmat tgus kun mnam ngora morri ngma mon mor te papua new guinea, kua sirei mang a valngan to ku meram a gavman to tete, e marape ko ngot kaus, ta sisrim o tgo luk ruk tkais kam pet a vnek to kuo mang ngor, va a papat langto Edo ilmalol ruk ngma vle kun mnan a rekto ogu kam rere mang ngor, ngam la ngae la vokong a vnek to talol mor momrek, e ngaka rere kngae kam lolo nieruk onieruk kam vavaeik kmel mor ngrua ngorsang ma yomok, vanangko ngat ngae la vokong a <hesitation> vnek to ngota kol klalout klik kaikiem ko ngot lo mur kaeharom o tgduk mo mnum ngora rengmat va ngora mie. Ngot gia vle kam lol otgoluk kaenik ogu ngang lakyei kam horotgem mar ngot gikta vle kmen kmor kat. Nang ngopa lol he kaehar mar mote va, ngopa rum a vnek to mang ngulauolgnes tete kun mnam a mie tgus. ngap lo kauruvik kankan ko ngpa vle, ngap mur kael mur kun mo reha erieka lpek npa vle kun mnam o ngaitngol ruk kmeha <hesitation> mang ngaro hor onieruk ngata lolol ko ngata lol o papat he kngae kais tok. V aeriet nong karo hor kat. mer kais kam kpom a ngaeha to <hesitation> near plum a vnek to mang ngor tete mang a vnek kun he o mia tgus, akuruk nong o krek. ngata vle gia punpa kngae, ngatsia ring pmar to ngat kaelpum kauruvik kan kan ka he kua sirei ma apapat to tete ku meram <hesitation> a mhel to nangga kmon ka lpek, te a kolkha tang nga kngae ngasim kornam mar e ngaka nho kun nam apapat to eda. ngat kais kama sap orom kun mnam. <hesitation> O ngause ngra took, ohore ekmohemar kam rere mang <hesitation> ane ngaelaut to ngar kaikiem kam srim ngara ngor sang, he kam ptum ovnek ruk ngata pagis kun mnam ngruaro rengmat. Kuaro rhek ngat her kais tok, vanang nang omio ruk kua vle sirei kun mnam <hesitation> a valngan to ngota nho mang ngor ngaro lpetuk. kua kua sirei mang <hesitation> asap to edo. va mor momrek khuera rere <hesitation> kmon alo mhelruk kua lol a papat ku mermin gain kenning dok amhel va kua sir kam rere kanprim muk. khuer kais tok.